लाइट और स्विचो का काम हो बिजली प्रवाह करनी बल्ब पो दी। जो शे आम स्विच ओन करो त्सी बिजली जाओ बल्ब पो दी। जो शे आम स्विच बंद करो त्सी बिजली जाओ हते यह हे काम एतका।